اجمل زهرة جفتها في حياتي كانت زهرة الاوركيد البيضا هاي الي تكون ناعمة وكانت يعني وايد جميلة انبهرت فيها وكان هاي يعني يوم يعني يوم جفتها كان يوم كنا في عمان في حديقة نباتات